Kutinirta e huunde gimol woyre bana wuusaandu kañum woni a takkayndu to hunduko ma ngaɗa kooloñ ma to njulokoñ koñ sukka puupa sey ngaɗa kutinira e kooli ma mbo'ina buusaali ɗin gam ɗi mbela leñol nana belɗum